Oli babé waan nak uŋamé garira boot ékaan, garira galamool nak aŋaar najiiŋ, galamool nak aŋaar nawalowul. Go galaam gagu go nak aŋarmé nariir yang imbi aju alako do wala nabaaj do guléé, guléhol gulakao do jaraam kun jaraam guling, guŋar may uriir wara wo miin guriir. Gariir go inja aŋaar mé najook waaf miin afoop. Garira ma inja akaan mama garirool.